אִלַא קַאנ עַנְדִי תְלָאת סַעָאת פַּארְגָ'ה פִּנְנַהַאר גַּאדִי נְקַצִ'יהוּם פִּלְקִרְאֵה וְתַעַלֻּם בְּחַאל אֶלְכּתּוּב וְלָא אֶלְקוּרסָאת עַל אַלְאִינְטֶרְנֶט, וְאַחְיַאנָאן כַּאנְמְשִׁי נְתְסַארַא פִּטְבִּיעָה בָּאש נְרְתַּاح וְנְנַצַּם אֶלְאָפְקָאר דִּיַאלִי, בְּהַאד טְרִיקַה כַּאנְחַاوֵל נְסְתַעְלֵל אֶלְוַקְת בָּאש נְטַוֵּר רַאסִי וְנְחַאפِظ עַל תַּוַאזֻן.